Mety magnana maso miloko maintso miloko volontsoka miloko manga sy ny sisa ny ologno, ary karazana maso heky ny vol- lokon'ny maso heky ohatra: mainty, na mangamanga matetiky le mangamanga io karazanan'azy ndraiky vazaha le mainty matetiky izy gasy tsotra kara zah zany ny heky karazana lokon'ny maso.